في احد الايام اكتشف الطفل بابًا في غرفته ما كان موجود من قبل لما فتحها شاف غرفة قديمة مليانة ذكريات صور ناس غامضين واثاث قديم في الزاوية كان في صندوق مغلق لما فتحه لقى رسايل قديمة تحكي عن مغامرات ابوه كل رسالة كانت تحكي قصة جديدة وصار يحس بالارتباط قوي مع ابوه.